Misy famamanana sakafo mandeha amin'ny herinaratra izy io, micro-ondes. Atsofoka ao a sakafo, apetraka am'lay izy tsy- matetika izy io tsy vy no atsofoka ao am'lay izy fa plastika de tsindriana ny bouton ihany mba hampafana an'le sakafo, efa ao anatiny ao ihany no mampafana an'ilay izy. Mitovy ny zavatra mandeha amin'ny herinaratra ihany de atsofoka ny herinaratra.